ازيا تعمل ساندوتش بسيط، بص هقولك علي حاجه الساندوتش البسيط عندي مش بسيط لان هو بياخد وقت طويل لان انا بحب اوي يعني احنتف في الساندوتش ويطلع شكله حلو وطعمه حلو وكل حاجه فيه حلوه فأنا مثلا بجيب عيش فينو واحط برضو طبقة جبنة بيضا كدا عليها ومبحبش الجبنة المالحه مبتبقاش حلوه اوي بحب اللي هي ملح خفيف بتبقي طعمها حلو جدا وبعد كدا احط اي جبنة عندي بقي جبنة فلمنك، جبنة رومي رومي مدخن اي حاجه وبعد كدا احط فيها خضار يعني مثلا ممكن احط اكتر حاجه بحطها فلفل الوان واحط مثلا اي نوع بروتين ممكن ماشروم ممكن بيض ممكن سلمون مدخن ممكن حاجات كتير بقي وبعد كدا احط جنبيهم خضار تاني مثلا خيار طماطم زتون اي حاجه والمشروب بتاعي